Este maaninra gah nin dzéhe guiyáha nuhu vueltah rimah rietauramah rua yúhu shdxiyiramah shí rauramah ya ruhunramah shbichxíedzinra mah lóho yáhga rutahramah shícah dxíshaa yin. shíca yáhguin par ruhunramah shbichxíedzinrah mah ya richxí rádzira mah rabahanramah láyi chxí lóho shbichxíedzin rah mah shbachxi gacaramah dzitáh buidxi de richxí. shdaha la ra mah hor ni ga´chi dzitáh buidxinmah ríchxí riúh shbichxíedzin mah ruyahanmah dxínin mah riamah riachxí yih mah incluso riamah riacáha mah dhxóbuin riahmah. riacáhamah cobuihin ruzáhmah riaga nehemah rauh dxinin mah hor gahca chxíparah dxíninmah dxigah jóscah shñáramah culor grisin rahmah ñáñinra mah dxigah nashñáhaa. ñáñinramah shchxiu ginramah yuhulan chula nárah maninchxí rihiramah rie guéramah ñizin shbachxí bwínan shba´chxí este réheramah ya dzigah bwíchi riabah mah láyih astáh. astáh náh nin astáh racabuaramah tuh máan ni´cu o tuh buidxi chin rachxírah gui´dxa rachxírah richxí riah ramah riataúramah nagáhsaraamah nalí rahmah. dxigah déhe gah ñáhaaramah shchxíugahmah dxigah yúhulamah nichxígah rúhunra bwíchiraa gadxé tih rahmah ya nin náha este huhu snúhunra máanin ca´ca dzi ruhunramah. shbichxíedzamah, este núhu tuhbi clasa este máan nin rdzúhu lóho bwíi lahma batáyih Shcadxánmah dhxídhxinraa riahmah riataumah dhxídhxin núhu vueltah nigal más rahpa bwín lác shchxidhxinbah, nigal mas ruhun cuidaduhbah mah per ruhun pacahmah gán. desde bi´tuhn mah nichxí náha stzínmah rúhunmah riagadzámah dhxídhxinraa, ya biu´dzigah núhu mah ruá gi´uh lóho ñizihn riúhmah dxigah la´buenchxídzimah. dxigah chula shñáhamah shpi shpi este sh´pi shcxíuguinmah dxigah gu´dzin riúmah lóho ñizah shorchxídzi ráumah bweeldin raúmah chxíucah maanin shbuéhemah lóho ñizah. néhedzamah rzuhumah riagihinmah shbichxiedzamah riáha guihinmah shdxi ruhunmah este shdxichimah los demás dzirah máan biuhinrahchxí ya lagahcamah ruluhimah. lac rah máan bihuiyinchxi par shá gauhgah mah shá chuhu nehmah lac mah lóho ñizah igual que ba´duhn, igual dzichxí náha ba´duhn dzitáh buidxin gah shbachxímah. rúhunmah shbichxidzinmah ya de richxí shbachxí shdxí chimah este ba´duh bihuyin ba guyurahcxí ba´duh bihuyin chxí lóho ñizah rudzidxirahmah lac mah shá, guhunmah nadar. gudzóbah shámah ñizah, igual que gahca lóho lóho ñizihn, sh bue rahmah shí raúramah núh núhu tuhbi clasa máanin nin láha biziáha, chulamah dxigah curiosa shñáhamah. nuhumah dxigah dzéhemah este colorin rah shñahayin rah rah cafeyinrah nagáayinrah guiyáh rdzúhumah guiyáha rdzámah per igual riéhtaramah riachxí yih ramah shi ca´ raúramah. shchxíuguin mah dxiga gu´dizn shchxíuguinmah Ya este de richxí nin náha núhu damah stuhbi clasamah láha damah per manchxí gadxé bwín shdxíbih lac mah gadxé, porque núhu vueltah shñíhirabah manchxí chin. ríhimah rieguildamah es porque cosa dxáabagah dzéhenemah al final de cuenta pues maanchxí nin ay gáhan bwín gu guchxín o ay guchxídxin, bwín cuhn shdxíbirahamah. ríhimah rieguildamah núhu vueltah néz rua guihdxi láha yih ríh, a néhe núhu tuhbi cuahc máanin láha baduhundin, cuiriosa dushamah ruhuldamah nahpamah, nahparamah. ora par guhuldaramah igual ruzaramah shí raúramah ruhuzaramah shculorin mah náha grisin rah nin náha caféyinraa dziáhan culorin náharamah dxigah chula shñáharamah. rucahramah este dzigahdzi buel yíh gudiluh cuenta ru ruhuldaramah jóscah ruhuldaramah gadxé tih nichxí ruhunra gadza baduhundinraa, núhu tuh máanin láha baduhundin. binechu chula shñáhamah núh vueltah bwín segun nahluh suerte rualuh mah raréhecahmah lóholuh culor shñáhayin nahamah shi rahbira bwín rucaláguhmah láha bwín. chin gualuhmah es porque tuh buena suerte dzénehemah par yíc rahbirah bwín, igual lac mah ruhunmah shbichxíedzinmah ruhunmah riú dxinin mah ripu por medio de dzitah buidxin. nin shbachxí gahcarahmah Pur nichi gaca rdalará los demásma nu vuelta rdexlu rualu man bitunchi porque porque guedu guachirama ya chichi guagal tubi man royinchi dxigasi, rabira bwin loguidxi rucalaguma i' tun bualuma, de buena suerte nama nichin.